Emiighom aghudum mo aami mi uphoor amiighom okumuan ghan arukumuan ilo obol ablok ku mi abol ghan ablok pho mi akparami odighi adighaagh pho aami, esi okirion ghan mi akirion ghan akuami mi aalogh ghan muum akuami ku mi abol ghan amiteom mem di awe oomiin odighi adighaagh pho aami, uphomoghian odighi adighaagh pho iboom ku edighi diberaan esi abidi loor esi iduon mi alogh bo inyaam esi arukuman pho aami ku awe pho omiin ghan bo mo odighi pho asereghian ni abile adugh oomiin idighi ni di ibadi awe, ophomoghian odighi adighaagh pho aami iboom iiumagh ghan iimi unyo ghan iimi iidighi ku iidighi pho iiloghonaan ni iimi dighaagh iboom reten ohle ghan edien reten okol ghan arusuoma, reten ogho ehlo, r’ inum inum mo ipe odighi pho ka tue bo alogh deghaagh, alogh ni dighaagh ungo iimi ku mi aduraany siphe mi abile aghi amiigh otuugha odighi asipila dighaagh ode otu aami di oghol mo osughani ku mi adigh bo otuugha odighi asipila pho ra parapet pho, odighi uloghon aan ni iimi dighaagh iiboom di mi ma bile adighi oye di maatura esi odighi adighaagh pho aami di torobo oye di amiin odighi adighaagh pho aami, apomighian mi iboom, r’ umagh ghan ni iimi onyo iidighi ku odighi pho ophon mi atuugha bo nyiidipho pho iiloghonaan iimi dighaagh di mi ma ghoghi yogh iniin odo araar iidighi pho di r'eloghonaan dighaagh odughe odighi pho iboom loor esi di iniin odo araar oogboom ghan Mem di me gharaghaar mima gho mi idi kosighe otozih kuo gboom ghan mi ma gho ni esi ipe pho ingo ghan imi edaan kegiom risigh di rodon mi uka phan obiom ediegbolomam ole edean ro esidi mi aleghe rini mo odighi adighaagh pho ami kungo ni mi edean ediesugh pa okpara mi odighi di keetura iboom di a raalah omiin kukoomoogh dibeeraan idie da enighe engo redien pho a bidi bidi umaghan imi ungoghan lidighi di kepuemion siphe rodon mi raabaaghaam ni odighi adighagg pho ami loor esidi rengo ni imi edien rengo ni nmie pe ketue bo engo ologho naan adighaagh sien a mom mo a buen pho.